Karazagna vorona ndraika ah: misy fody ah, goika, papango ah, martin ah, sikirity ah, de misy koa vintsy ah, de voromposy ah, de voromahery.